لو كنتَ مضطرًا لبناء مستعمرة على المريخ، اذكر خمسة أشخاص كنت ستأخذهم معك، ولماذا؟ مهندس فضاء: عشان يصمم ويشرف على بناء المستعمرة طبيب مختص بالأحياء والتغذية: بيضمن الرعاية الصحية والغذاء الصحي للجميع في بيئة المريخ عالم أبحاث بيئية: لدراسة المناخ والتحديات البيئية على المريخ فني زراعة: عشان يزرع المحاصيل ويؤمن الغذاء للمستعمرة خبير تكنولوجيا واتصالات: لضمان التواصل مع الأرض